Yó ti'yó hi ti kolo nrú, sapo, rana, ini ti kuii ho o on. hí ti koyo koyo koyokonra ño ini ti kuii tán.